<hesitation> mallatin <hesitation> kwa mfano shule somt, ama university didrii tente sunii saa agar inama siti atin somt hindargin bare attin somt hindargin inaman digrii tante sun dandee hindautaa attam dauta ennan siti at somt hindagarre, bare at somt hindagarre, gan at leffet hindagarre, inaman won tante tatin midasit hasomme naman yet, nam tok kasiamin hinjirtuu.